Tubaab bi yàlla mayee xam tubaab bi xam ko mu mun a defar mobile ñu mun a toog europe ki nekk fii ñu wax, loolu la ko yàlla mayee moom jargoñ bi mu mun a jël wëñ bi si ci boppam ràbb ko fii nii léegi léegi léegi ba ba weñ sax bu fi jaaree néeg bi <noise> jàpp ko, picc yu ndaw yii sax bu ñu fa jaaree néeg bi jàpp ko, jargoñ la ko yàlla may. Loolu xam-xam boo xam ne yàlla moo ko ko sédde, parce que ñun ku ne tubaab bi am na lu ko yàlla séddee, rab bi am na lu ko si yàlla séddee, man am na lu ma yàlla séddee, yow moomu di toog ñu jàkkaarloo ñuy wax nga yore mobile bi am na lu la yàlla séddee, because li ngay def nii si mobile bi man munuma ko, <noise> boo ma ko waxee def ko boo toogoon fii twenty two five thousand walla man lii yëpp munuma ko, kon yow tamit jaajëf yàlla am na lu mu la sédd. <noise> Ci baaxu boppam ak xam-xamam bu ko yàlla séddee moom wëñ bi si boppam lay génn du ko jéggaani, du ko uti, du ko jënd daf koy génne ci boppam rek di ràbb <noise> di ràbb ba mu nekk néeg mu ñëw nag nen <noise> dafay nen. <noise>